ଜସ୍ଟିସ ସଵଗତା ଆପନେ କୋ ଜସ୍ଟିସ ନିଯାଯ ଵ୍ଯାସ୍ତା। ଟୋଟୀ ବାଲ ତରାଜୂ ଜସ୍ଟିସ ମତ୍ର ନିଯାଯୋ ନିଯାଯୋ ଦେଵ। କିଛୀ ଭୀ ହେଲେ ଆମେ ଜସ୍ଟିସ ଜସ୍ଟିସ ଜୋ ପହୂଂ ତାକୋ। ଲିଖିଲେ ଏହା ମନା ପଡୀ। ଜିତ୍ତେ ଭୀ କେସ କାନା ହୋଈ ଥାଏ। ତୋ କୋ ଜସ୍ଟିସ ଦେଵା ପାଏଂ। ଇସା ଉଜିନେ ଜସ୍ଟିସ।